زه په اونۍ کې دوه یا درې لوبې ګورم. فټبال، کرکټ او باسکټبال زما خوښې لوبې دي. د فټبال نړیوال جام ته تل پام کوم. کرکټ مې د ماشومتوبه خوښ دی. باسکټبال لوبې د شوق لپاره ګورم. کله ناکله د کورنۍ یا ملګرو سره هم لوبېږم. د لوبو کتل ما ته خوشحالي راکوي. ځینې وخت دا لوبې زه متحرک هم ساتي